אלא כאן מומכן נח׳צ׳ר שי חדת פתאריח׳ נכתאר נשهد פתח אלאנדלוס. ועלאש? חית כאן ואחד לחדת כביר פתאריח׳ אלאסלאמי וג׳אב מעאה עלם, חצ׳ארה ותעאייש בין ת׳קאפות, בעית נשוף כיפאש כאנו אלנאס כיעישו וכיפאש קדرو יבניו חצ׳ארה עט׳ימה כתג׳מע בין דין, עלם ופן.